Si pensu dë si, la legenda a dis che a i sun le famoze carote, carote a dizu ch'a fan bin a la vista. Mi a parte che n'a mangiu poche, però ai ne viste dë diferensa, cule poche volte che l'ai mangiale, pöi a i sun i mirtilli, i mirtilli a dizu ch'a fan tant bin a part a tante aute coze, ma anche a la vista